صفر عشرة خمسطعش اثنين وعشرين خمسة وعشرين سبعين تسعين تسعة وتسعين ثمانية وثمانين اه سبعين اه ستة وسبعين خمسة وستين اربعة وخمسين ثلاثة وثلاثين اربعة وعشرين واحد وستين خمسة تسعة اه اربعة ثمانية وتسعين خمسة وتسعين